اه <hesitation> طبعا الأعمال الفنية اللي بنحب واجد نقيس عليها، إن هي مهمة شنو تخلي من أثر في العمل في المشاهد أو القارئ؟ <hesitation> لأنها هي مقياس مهم في تثقيف الناس، <hesitation> وفي التأثير <hesitation> على الناس. <hesitation> تعطي صورة وإنطباع للناس <hesitation> هيبة ومهما قد ما يكون محتواة عالي، قد ما يكون العمل هذا الفني جيد.